طبعا أضخم حيوان شفته هو معروف حيوان الفيل حيوان كبير جدا، وجت كنت صغيرة كان مشهد مبهر جدا إني شوف حاجة زي هكي زي بهالحجم هذا، وكيف يتحرك رغم كبر جسمه وتحسه يحسسك بالخوف لو جربت منه كأنه بيعفص عليك أو هكي.